Bɩ kʋ yɛ ɔsi keme wele ekʋ alo ɛiʋ wele alʋ ɛdini akɔne wele ɛiʋ mʋ ayɔ ɔlʋna nʋdi yɔdʋ nʋ gagbali mɛ akewele ɛkʋfa ao ɔsi nanewele ɛkʋ amɛ ɔsi kemewele ɛkʋ la edola zɛ ɔvlɛ ayabanʋ kɛmabɔyi nʋ ɛfʋ edigbo mabʋa ɛbɛdʋ mɛ anɔzi yi kekeke nʋ aɣla yanɔzi naɣla kplo mɛ edola kɛmazɛ nʋ aɣla ɛfʋa la kɛmana nɔzi ɔvlɛ kɛmanewele enye awʋ bɩ yabana nɔzi naɣla ɛfʋa la kpaa kɔmata lanʋ ɛdiɛ neyi. Mʋ ɛkʋ ɛdini dʋ ɛmakʋtʋ yɔka anʋvi nʋ kowele. Yaniɣla yewele ɛdini dʋ yaka yanʋvi kowele dɔ ɛdiɛ neyi nɔ nafonewele naniɣla nafanayɔwa evidze wani bɩ nʋ afɔnewele ɛkʋ mʋtɛ nafɔnakama itidini nʋ kawele atamiɣla bi akɔnewele nɔbi nafɔ newele ata